میں ایسو بہت الگ الگ قسم کے چابیاں کیری کرتو، چابیوں میں جیسے کہ ہر چابی ایک الگ الگ کام آتی۔ جیسے کچھ چار پانچ چابیاں میں کیری کرتو، ہر چابی ایک الگ کام آتی۔ گاڑی کی، گھر کے لاک کی، کَبَرڈ کی چابی بھی ہے۔ ہمارا بیک یارڈ ہے، اس کے پیچھے جو روم ہے، اس کی ایک الگ لاکر ہے، اس کی ایک الگ چابی ہوتی۔ اپنا ایک لاکر ہوتا، اس کے اندر ایک الگ پرسنل چابی ہوتی، وہ ایک چابی ہوگئی۔ گاڑی کی سٹیپنی کی چابی بھی رہتی۔ ایسی بہت چار پانچ چابیاں ہوتی جو آدمی لے کو کیری کرتا۔ ضروری نہیں آدمی لے کو کیری کرے، میں ایسو چار پانچ چابیاں ہے، ڈیلی کیری کرون۔ اس میں جو کیا ہے، سب کے سب چابیاں کام کی رہتی، سب کے سب امپورٹنٹ رہتی، ایک ایک کام آتی۔